بختار شخصية رابعة العدوية، والسبب إن هو إيمانها القوي وثباتها في وجه التحديات وأود اسمع منها عن تجاربها ومعتقداتها وكيف استطاعت إن تحافظ على دينها في أوقات الاضطراب، والحوار معها رح يكون ملهم ورح أتعلم منها أشياء كثيرة.